Bueno la chikop taqee' ke ki <noise> ki'b'eja reh chaq'ab' wula la ti'yaan ke nrichap taqee' la k'uxb'al reh nruwa'a la qab'eh taqee' laa yeey taqee' ja'ar la koj nkichap ki ja'ar nkichap la chikop taqee' reh reh nkiwa'a ar laa laa ixpimuuy ja'ar chikop taee' je'laa' la ki'rupana wilkee ar laa tuhk'ur la tuhk'ur ja'ar richap ri riichap ar la riwa'a' taqee' reh nriwa'a laa lo ke es la sootz' ja'ar y k'eh maas